اول حاجة هتجيب بيضة ، وبعدين هتجيب حلة صغيرة اوي يعني، <hesitation> وبعدها هتحط فيها البيضة وتحط مية كمان ، المية تكون فوق البيضة وبعدين تفتح البوتجاز وتحط الحلة ع البوتجاز وتخليها كده لمدة عشر دقايق لغاية ما تستوي